اي اني جنت راح اسافر على الفضاء لأن من اني و صغيرة جان حلمي انو اشوف الفضاء استكشف الفضاء و اشوف المزاية مال الفضاء فنعم كلش احب الفضاء.